Manikonihto kenin achtoh okatka ihkuak okitlahtlaniayah se ichpokawah. <hesitation> tla se piltontli okinekiaya <hesitation> okipaktiaya se ichpokawah iwan pues kinekis iwan monamiktis, iwan mosepanos, tlen kipia achtoh, achtoh iwan motlapowitin tlen tepapan iwan temaman, piltontli tlen kipia yaski kitatin imaman ichpokawah iwan ipapan, pero san yeh piltontli, amo kinwikas ipapanwan, san yeh yaski porque kihtowah pues tlen kipia iseltihtzin mixewis yaski, tla keh iwan ipapawan tos ompa konahwaskeh tlen mochiwaskeh imontahwan, tos kualanih kihtowah tlen kipia san yen piltontli mawia makitlahtlaniti ichpokawah, tos ihkon omotlapowiayah, iwan tla tepapantih okitakeh piltontli pues kuali tla yehwan okihtohkeh tos nin inwan ma monamikti tochpokah, tos ya tlanankiliah iwan ya kiliah piltontli ma kinwika ipapanwan, tos ya yawi kinwika iwan ya sekilia tetlahpalowah, ihkon sekitokayotia tehwan, tetlehpalowah tos ya kiwikah pan, kiwikah kiniah, kiwikah chokolatl, kiwikah azucar, <hesitation> noihki kiwikiliah se canasta tlakilotl para para ichpokawah, se ixkowan se mawilantzin para yeh, iwnan ixkoyan para temaman, iwan para tepapan noihki kiwikiliah, yon inmixkoyan ika canasta, iwan tlen para nochtin, yon ika cartones tlawikah, yon para tios, para tias o para iikniwan, tos inon para nochtin ya tlawikah, motlapowiah, iwan tos yakitlaliah tonal kieman monamiktiskeh, <hesitation> cuando ya monamiktiskeh, achtoh tlakuatiweh ichan ichpokawah, ya ompa ixkoyan tetlamakah, ixkoyan kichiwah tlakual para para nochtin iwan satepan ika tlamih ya ki tlakuatiwih ichan piltontli, ompa ichan ipapawan notlakualchiwah igul para nochtin ompa tlakuah, iwan ya ichpokawah ya ompa kimokawiah, tos ya ihkon este okintlahtlaniayah achtoh, iwan seki yehwan amo amo ikinpakilis oyahkeh siwatzitzin, san yen tepapantih okintemaktiayah, tla tepapan kihtos kilis se piltontli kilis nimitzmaka nochpoka iwan techkowili se seki vercezas tos ya ihkon yehwan okichiwayah trato, iwan ya ichpokawah ye sakonkuitiweh, maski yeh amo okimatiaya tos sa ihkon kikuitiweh, mas amo okipaktih tlakatl ihkon kiwika porque porque ipapan yeh okitemakaya, porque yeh yayo tewan yo yo motlapowih, tos ya yen yeh kitemaka, maski ichpokawah amo ipakilis, pero axan yayekmo ihkon, axan ya ichpokameh seki nion ayakmo kintlahtlani seki sa ihkon mosepanowah o ichtakatzin cholowah, ayekmo kualtzin monamiktiah, iwan ayekmo kualtzin kintlahtlanih, ya sa yehwan ichtakatzin motlapowiah iwan piltontli iwan ya cholowah. Ichpokawah ihkuak kitlantlanitiweh cuando ya tepapantih noihki yawih, piltontli kiwika ipapan iwan imaman, tos ya kiwikah este ichpokawah kiwikiliah icollar, bueno se coscatl kiwikiliah ipipilolwan aretes, iwan ipulseras, kitlawikiliah ichpokawah, iwan satepan ya kinwaltlaliah, bueno inon ichpokawah kiwaltlaliah ma matlapayana ixko metlatl para kitaskeh kox yineli ya welitis kitixilis itlakaw, tos kitlaliah ixko metlatl ma tlaltpan kitlankuatlaliah iwan ya kitlaliliah nixtamal makipayana ixko metlatl, amo tixtli, nextamal mohmotlantok kitlalia ma kipayana para kitaskeh kox yineli kualtzin kipayana, kox yineli yikimati yayimotlakatis, tla keh yeh ichpokawah oyaotlapayank owelitk, tos ya kiliah yamonamiktis ya welitis kiwikas piltontli. Tos ihkon ihkon kichiwah este ihkon yiwehkawitl ihkon okatka, iwan iwan nehki pues axan se yekin no nosobrina omonamiktih osekitak que oyahkeh kualkan tiopan omonamiktitoh iwan ompa kiawak omihtotihkeh, iwan satepan kanah las dos, kanah la una, oyahkeh para ichan padrinos ika bueno se grupo de músicos oyahkeh otlatzotzontiahkeh ich ohtli okiwikakeh ichan padrinos, ompa ompa omihtotihkeh iwan otlakuahkeh, kiwikah se sekiliah xochitopil, inon yeh kiwikah para novia, kiwikiliah iwan kihtotoah se wehcho noihki, tos ya ichan padrinos mihtotitiweh ompa tlakuah, satepan yawih ichan ichpokawah, noihki ye kintlamakah igual iwan mihtotiah, motlawantiah, pues inon kichiwah miek okseki tlamantli, este iwan satepan yayiyowak cuando yayotlayowak kanah las ocho, las nueve yuwak, yekin ahsikiwih ichan piltontli, ompa okseki invitados mochixtokeh tlen piltontli okinnotzki yon ompa mochiah ichan piltontli, tons ompa ya okse weyi baile kiwalchiwah, este kitlatiah cuetes, kinkahkawah luces, ya okseki tlamantli kitl- kichiwah iwan wal- walmihtotiah nochtin, waltetlamakah ya para nochtin, yayomololohkeh miekeh, de nochi de padrinos, tlen ichpokawah ifamilia, tlen piltontli, tos ya okachi miekeh ichan piltontli, walmonetechokiweh, motlamakah. Iwan ompa asta tlanexiliah mostlapan kanah las siete de la mañana, o las ocho yakin tlami boda, o tos ome tonal kichiwah ilwitl.